Sɛ nkyɛ wͻrema me akwannya dɛ mensan m'ekyir mfe a abɛsen kͻ na mensesa suban bi a anaa ͻbra bi a mobͻe a nka memmpɛ a, nka ͻbra a mɛpɛ dɛ mɛsesa yɛ akwadwer bra. Osiandɛ dɛm bra no a mobͻe no, ͻdze me edz -dur dɛm mpɛmpɛndo yi. Na afei, na nkyɛ mepɛ dɛ me nsa bɛka ndzɛmba bi a ͻnam m'akwadwer bra no ntsi me nsa annka no ndɛ mber yi.